Buda ta can na gwamnati ndi busai can na gwamnati kuma aika kafan kaffe vahin wuti bahim tsir buhi karfe wuti mi suba mi bubama washinka mika fyafyiyaka har ika tahi ta makwa jaayi hambutu ni mukwa mi ya buwagwan karshi tii shugaba nama tii tii ba <hesitation> malva jikani tinda ndiyamma ina mi ina suba littafina suba fadawa to duk dai ba tidi kewaye ina tii to mikwa karya tsuwa ga tsiru si karfe matsir to karfe wuti kadunai mika zasuta karfe wuti kani to ndi bwama hamba tai kwa bowama hamba kani mi tita hambata ni mukwa fantamasa nuhu akamma a buwufin na gandu ha katuka tuzuhumau ko fakina mir nuhu ko fazui amtahu ndi daya hu nuhu to sanna abaya wankani abaya suita azahar jikani to kafin bahi mistin laasar sata buza kabuwazu sai ma laasarka to sanna. Mistin a can na fada bamau gaiyi <noise> amma kabuwaza laasar kane sannan tiga sallamama kowa di busi ndidi bai hidima dibi dima hidima na kanwasu fatan ma ee bahiya nwi tlins batlin niwi kuma coonaki dibuwa tlin ndibi yaudarou kafin bahia salta manga riba to kafin asai ta isha asal ta vutligi kani don misin du wiham fada dimau do taka do dotatka sal vatlaiyaka kowaiyaki kwadima haka naya lokaci naza karantasuka abula a butasai ka to han kifaayi to satan gawi hidima na negi to dole kwafa ndi faa sal takani faka zaka fu shikanan faa bofai bahi tahu fatasa tsiguhu a fadaka shikanan mi tsigama kuma a fada saboda kowi can gaiyi baa shugaba namaka ndu taku dima kazu ko kuma wihan gaiyi ndi ka buwai kani na saboda hina taimakeyama domin tita tata bukata gudumawa nima wan ko raywasu ndi kuma yusi madu aa faa dima hakari tansu dai dai ka na karfe cewa aato tansu dai daika daidai jikani.

Hamta ni mukwa dole hambata ni ridza njaagi coonaki kowane baka mdki dama hankiwasindatu niya kan, kantama maji tlafiya watii na niya kankane ko maji damawa natlina to kaga iko dole faba tii fanaya magida mumuwa na miyaa ta makou tlafiya wati tansaiyika vuuzhi ajaayi misan tasu nayaka vurka kika dole miyau njaayi to soboda haka dole tansu du miyata dima atsaka nima ina ghinsi kani asal tansu sakami nims afa ghinsi kani dole mida duna ina ghansi kowand lokaci ydki hamba zai njiika ndi jaara sallalo niya guda vartlin faka digadu fiiyata kallaki tahu yikani ka dimaka kazaral sauka dole hu faabufa fabi shaurard to duk lokaci baa ndi gara sallka dole huu habu huu ha shaurard to duk lokaci baa zara salka kuma faka buhuukani dole wihan ndii cankaa do can hu kaga yikake ni wi maraca souki faka saukaka ghamahu kaa to maraki sauki to kuma ikaka jii fa dai gand ghinsi domin ndi yan naka lokaci kani fiiya taua do bamund iyaa jiika ghinsi ta taimakoma.